Too bíɩ dí tɩŋ náñtɔnɩŋɛ, náñtɔnɩŋɛ tɔɔ dzɩñŋá ŋarɩ, nañtɔ dziró, náñtɔníŋɛ dziró bíɩ bóre mɛ ñtɔɔ wáa bʋfeé náñtɔ, bíɩ tikpóo mɛ abéé gníñtɔmɛ ñtɔɔwá bʋ feé-feé nañtɔ, amá goóreé tʋ líyána ŋɖɩŋ-ŋɖɩŋ fɛ dɔŋɔ yáa sɩ tɔɔ dɩɩ varíyá bómɛ, mɔsɩ bʋ tʋlaná, bʋ féŋɛ, bʋnmemise, bʋ kedzimbinaá, bʋ síŋɛ kala níŋɛ feé-feé bɔɔyɛnɩ bʋ feé-feé bʋyɛ kʋtʋlʋkpɩnanáá dzɛ, dɩí várɩ bí bómɛ. Tɔɔ bʋká tɔɔ wáana gníñtɔmɛ bɔɔyɛnɩ, tʋná yɛ náñtɔɔ dzɛ, tʋná yɛ nañtɔ dɩ mɔsírka fɛ náñtɔ, gníñtɔmɛ ñtɔ, ŋnáa? Bʋká bóre ñtɔ yɛ kʋtʋlʋkpɩnaná. Bíɩ dɩ kɔní bómɛ náñtɔ mɛ, tɔɔ yáa tɔɔ dzɩñŋá ŋarɩ doo dúúniaá sɔkɔwá álɩ kaa tala dza, dɩ dzɩñŋsɩ vaáa yɛ nañtɔ tɔɔ tʋ tʋ dzɩñ ŋarɩí yá, vaáa dzɩñ ŋarɩ, bɔɔlɔ ŋñná sɩ baá yelé vaáa dá bóre, bíɩ ɖaɖa álámɩná wɛ ɔɔ kɔní bóre mɛ vaáa fóéna í, vaáa yelé í dzɩŋ sɩ ɖaɖa álámɩná wɛ ɔɔ dzʋ bóre mɛ, bíɩ mɛlʋnáá yáa, vaáa yelé í dzɩŋ sɩ mɛlʋná dzʋ bóre, vaáa gbósi. Ŋnáa? Vaáa dzɩñ sɩŋmíɩ maá sʋ ma gbeŋdzo fʋwa. Vaáa dzɩñsɩ maá sʋ ma gbeŋdzo lalɔɔ, bíɩ ŋwɛ ŋñ fóéna nañtɔ vaáa fóéna tí, bʋyáa vaáa káa fóe kakɩ álámɩná, vaáa fóéna nañtɔ kala kaa kʋtɩ ka leŋ, kala bíɩ ka tátáa kʋtɩ ka tɛlɩídzɛɛ ŋñ talá ka yúkú tiɩ ka mɔŋ. Vaáa lá kaa kʋ nañtɔ nañtɩ ñna kɛ fʋwamɛ kaá lá kaa kʋ náŋtɔ ka kɔnɩ kaá-kaá- kaá sɔ kaá bɔlɩ na nɩ kaá yɛ ŋsɩ kaá ɖʋñ, kaá yɛ nsɩ kaá bɛlɛkɩna nɩ, kaá- kaá- kaámɩlɩsí ka dziiwo, na kaá dzekéti ka dziiwo, kaá dzekéti ka dziiwo, káá yɛ ŋsɩ kaá lá fɔlɔɔkʋrʋ, tɔɔ ñŋ kpáta ka mɩ fɛkɛ ññ fú kɛ ñŋ sulú ka wárí káá laná nɩ kaa wʋlɩ goóre kaá ká kʋwá náñtɔ ka leŋ. Vaáa warí dɩ ná asíya dzɩñ ŋarɩ. Álɩ asíya dzɩñ ŋarɩ ka kɩ vaáa kpina. Asíya dzɩñ ŋarɩí pááá, lɔ asíya ɩsɔɔ fɛkɛ tɔŋgnáñkɩrɛ, asíyaá gnáñkɩ tɔnɔɔ. Asíyaá asíyaá ɖɩlɩsí vaáa. Vaáa tɩrí ka wɛ dóŋɛ amá ásiyáá ɖɛlɛsí vaáa, asíya dzɩñ ŋarɩ ka kɩ vaáa, bʋká kóo asíya wɛ dɩkɔrɛɛ yá asíya táa sʋ álámɩná fʋwa bɔɔ, tɔɔ bʋká asíya dzɩñ kaá kʋ náñtɔ, kaá kʋ ásʋkʋba na bʋ gañgamásɛ nɩŋɛ, asíya dzɩñ kaá kʋbɩ nɩŋɛ bóre mɛ. Asíya dɩ táa dzʋ kala ka mítɔ mɛ ka táláa gaŋtɩná fɔlɔɔkʋrʋ bɔɔ. <hesitation> tɔɔɔ asíya wárí dɩíná sɩ baá várɩ, baá várɩ dzimiya karɩ baá yá kɛ sɩ ákoyí. ákoyí dzɩñ ŋarɩ ka kɩ asíya na vaáa tɩtɩŋɛ, ákoyí ɩsɔɔ fɛ kɛ, ákoyí tɔñ tɔmɔ alamimí, ákoyíi lɛkí ŋsɩ álámɩnáá tɔñŋá tɔmɔ mɔɔ, ákoyíi lɛkí, ákoyí bíɩ ŋ wɛná ákoyí bóre mɛ lɔ ŋñmí ka tíwɔ, baá tɔñ ŋ tɔmɔ bóre mɛ ñŋ kɔnɩí ákoyíi tɔñ fɛnɩ, ñŋ mí ákoyí tíwɔ, ñŋ ŋʋrʋ fɔlíŋɔ kɔní bóre mɛ, ñŋ ŋ kɔníɩ ákoyíi tɔñ fɛnɩ, ñŋ kʋrʋ wɛ kʋʋ kɔní bómɛ lɔ ákoyí náa kaá tíɩ tɔñ fɛnɩ sɩ ŋsɩmɔɔ dzééé, ɖɔɔbɔ mɛ dí dzɩñŋá, ákoyí yɛ ŋsɩ baa tɔñŋá sɩ dzimiya kaá kaá tɔñ fɛ álámɩná sɛ tɔmɔɔ wá. Ákoyí ŋñ sɔkɔ kaá kaá kpé fɛnɩ lólóo kaá tɔñ fɛnɩ sɩ ŋsɩmɔɔ-ŋsɩmɔɔ wɛ bʋʋ kɔnɩ, ŋsɩmɔɔ ŋsɩmɔɔ wɛ bʋʋ kɔnɩ. Ɖɔñk dɩí mɩnɛ mɔ ɛɛɛŋ doñ ɛɛɛŋ ŋsɩmɔɔ ŋsɩmɔɔ wɛ bʋʋ kɔnɩ, bʋyáa mɩnɛ mɔ, ɖoro ñyɛ ŋsɩmɔɔ, na ñɖɔñ bɩ. Abéé lɔlɔñbɔ bʋrʋ wɛ bʋʋ kɔnɩ, lekifɛrɛ darɩ wɛ dɩí kɔní ŋsɩmɔɔ, abéé alihééri karɩí wɛ kaá kɔnɩ ŋsɩmɔɔ. Bʋná lɔ mʋ na bʋká ká yɛ léle bɔʋyɛ nɩ, yɛ ŋsɩmɔɔ, lísí saráa kadzémɔ, yɛ ŋsɩmɔɔ, ákoyí tɔñ fɛ áláma mɩnɛ. Bʋyelé álɩ <hesitation> vɛɛɛ vanɔɔ tʋmʋrɛ tíba. Bálá tʋbaá dɩí yá mɩnɛɛ dzɛ. Barɩ nɩŋɛ dabataa, ákoyísɛɛ baá yána tʋmʋrɛ. Ñŋ ɔɖéle-ɖelé-ɖelé ákoyí tiŋ ka kɔnɩ, kaá kpé lolóo. Ákoyíi tɔñ fɛɩ kɔɔ yɛá kala. Ŋnáa? Ákoyí ró yɛ dzimiya kaá, ka yɛ náŋtɔ tɔɔ tʋ dzɩñ ŋarɩíí yá, bíɩ dɩ laná fʋwamɛ ró, dɩí sɩ ná bɛɛrɛ, bɛɛrɛ, bɛɛrɛ yɛ náŋtɔ tɔɔ dzɩñŋá ŋarɩí yá, bɛɛrɛ dzɩñ ŋarɩ ka kɩ náŋtɔnɩŋɛ tɔɔkáa feé. Ɩsɔɔ fɛ bɛɛrɛ dóŋɛ dɩí dzíŋ tíwɔ dɩí boŋsi, goóreé náŋtɔnɩŋɛ tɔɔkáa táa yála kala bɔɔyɛnɩ, bʋlɔɔ bɛɛrɛɛ lá. Bɛɛrɛ dzɩñ sɩ ma maá fóé, ma táa kpɛkɩ álámɩná bɔɔ, ɔɔ kʋ mɛ, bɛɛrɛ dzɩñ sɩ álámɩná ŋoémɔ, ɔtá fʋwamɛ bɔɔ, maá lá kaa tɔkɔ barafó. Bɛɛrɛ dzɩñ sɩ áláma bayémɔ, batá léŋáa kadzémɔ bɔɔ, maá lá kaa tɔkɔ máñgo, bɛɛrɛ wɛná ŋarɩdzɩñtɔ kakɩ náŋtɔnɩŋɛ tɔɔkáa feé, tɔɔ goóreé ma dzɩñtɔɔ síŋíyá mɩnɩsɩɩ dzɛ. Ma dzɩñ sɩ náŋtɔnɩŋɛ tʋrʋ wɛ tʋʋlɛ kpina, ma sosiiyá, kpákpárásɛ tɔñ sɩ bɛɛrɛ wárɩ náŋtɔnɩŋɛ tʋrʋ wɛ tʋrʋʋʋ talá tʋʋlɛ ró tɔɔ dzɩŋná ŋarɩ, tʋ yɛ tikpóomɛ náñtɔɔwá. Tɔɔ dzeé maá síŋɩ mɩnísíɩ.